די מענטשן אויף די שיף האבן אויסגעזעהן זייער זייער אינטערעסאנט, זיי האבן געהאט הערנער אויף זייער קאפ, <hesitation> אלע מיני מענ- אלע מיני שמועות האבן ארומגעגאנגען, און אלע מענטשן האבן געטראכט וואס ס'קען זיין, און איין טאג איז געווען זייער א גרויסע שטורעם און די שיף איז אוועקגעשווימען און זיי האבן עס קיינמאל מער נישט געווען- זעהן. זיי ווייסן נאך אלץ נישט וואס די מענטשן זענען געווען